जु मछली छिन वेते हम ध्वे-धा के ज़्यादा से ज़्यदा चार -पाँच दिनों तक फ्रिज मा रख सकन किले तबतकए उ खांड लैक रली वेगा बाद ता उ चाहे क्वे भी सब्ज़ी ची येसे ज़्यदा ख़तरनाक खांड मा वे जैली तो हुमते येसे ज़्यदा क्वे भी सब्ज़ी ची चाहे मछली ची ज़्यादा यूज़ नी करण चैन।